Zah zen̈y amaky an̈y Azia dia vity fo raha ataoko vôlalohan̈y; ôman̈a tsy maintsy an̈aty jerinakà zen̈y andeha vity zah amin̈'ny pilasy araiky ty, oman̈iko an-tsendriky sain̈inaka avô <hesitation> zah fa mioman̈a amin̈'ny raha jiàby ilaiko amy lalàna ataoko zah ndre ino ndre ino.